<noise> Alipa alika samby alika, fifandraisan-drozy koahy, raha reo moa tia nama. Fa mahavoan'alika zany, tsy soa mahita ky alika vahiny vo avy. La tonga de ialiny i, hitsaniny mbetia mberoa. La mialy la asakasaky alindrozy. Fa i lafa mana nama antanà eo regny, la le tena mpinama la tena fampiaro. <noise>